ژبه د فکر اظهار کولو وسیله ده. کله چې موږ فکر کوو، ژبه موږ ته مرسته کوي چې خپل نظرونه ترتیب کړو او نورو ته یې واضح کړو. فکر پرته له ژبې هم کیدای شي وي، خو ژبه یې جوړښت او تسهیل کوي. همدارنګه، ژبه زموږ د فکر لوری او شکل ټاکي، ځکه چې د ژبې محدودیتونه او کلمات زموږ د اندونو پراختیا اغېزمنوي. نو ژبه او فکر یو له بل سره ژوره اړیکه لري او یو بل ته وده ورکوي.